ígbɔ ùŋù u posoà wulé tè ànà tú si ígbɔ úni là ígbɔ úni wulu ígbɔ úni làlàso, ígbɔ úni wulu tè à nà zá hià tu po igá tu po igá si ígbɔ ɔwɔ hià po igá si tè ú nàá wulì tóɖó tòɖó tóɖó tóɖó tè yá àá banìi ɔ̀kɔ̀yɛ lɔ wulé ígbɔké lèe ɔwɔ nyréwu ínyanya màaké lèe ɔwɔ nyréwu kɔ kàá nyì, ètè à nà hìà li ínyanya màaɖu lɔ tè à nà híà si ú nà, à nà pó igíà si tóɖó tóɖó tóɖó tóɖó tóɖó. tè yá kayi à nɔ ni ké yila ábua tè à nà tú íɖigbo, à nà fé nì yila ábua, ka à nɔni ké kpàtà akpɛ́ɛ̀ tè à nà tú íɖigbo tè à nà fé nì kpàtà ízi búá ka à nɔ ni ké kpátà ízi búá tè à nà tú íɖigbo à nà fé nì kpàtà ízi ízi búá tè à nà tú íɖigbo à nà fé nì kpàtà ízi ka à nɔ niké wo ká à nàtú íɖigbo à nà tu fè nì òwò, à nà zó wo kíni ká úni ɖí ìlóbó lèe. íkuma ɔmi fíà sònìà ɔ̀kɔ̀yɛ nàbàni íɖi ɖáàlɔ. Nèémɔ̀bù <hesitation> ìyòvo ɔ̀kɔ̀yɛ ká ni moko ówo náka ba bàni <noise> kàyi ówò fíá banìi ówò nàanibània, u no nyoòbe, u na u no po ɔ̀kùtukpɔ blù ìyòvo ànibània. kíni ka àá banìià úni be gbàa, ka àá banìi u no po ɔ̀kùtukpɔ blù ìyòvo àni bània. <hesitation> ówò mòole, éwu màa bu sú mòole ba tu ni kà ɖí ni bùyòvoè ɔ̀kɔ̀yɛ ɛɖí á bà zó wò. Káèè ówò bù ya ni bu ówo náka nɔkɔ̀yɛ bània ùú jɔ blù, ùú jɔówò blù ùú jɔówò íwowo blù ko bà zó wo bù tù bùyòvoè ɔ̀kɔ̀yɛ màake bu ɖèe nyréwu kɔ ugúnu fɛ́fɛɛ nyo ùŋò óɖì blɛ̀ɛ ni kà nyó áwá ɖi sú bu ɖa zã, úni nyréwu kɔ úɖi ka ni ká bu ɖàa tu bùyòvoèɔ̀kɔ̀yɛ màaɖu atu yili wò.

ɔ̀kɔ̀yɛ, ígbɔké ɔ̀kɔ̀yɛ ówó ba kpalíà ówó beni yila ábua, gbã kíni ówó be ni wò bɔ̀sì ówò be ni yila ábua, òwò be ni kpàtà akpɛ́ hein bɔm iku màaké mla ówó be ni kè ówó be nì ɔkɔyɛ ni kè ìlóbó lèe ɖáàlɔ, i ówó kíni ówó bo wò, kíni ówò nì bàlɛ́ bo wó, kíni ówó be ni kpàtà akpɛ̀, kíni be ni yila ábua. Kayi ikle kpòo ákpɛ̀ ká kíni ówó be ni bàni tè yá kíni kíni kòtè ɖáàlɔ. <hesitation> bɔm ówò úni màa ní ówò bògò ɔ̀kɔ̀yɛ màaké ówo fínɛ̀ úni ɖí bubutu ɔ̀kɔ̀yɛ, bubutu ɔ̀kɔ̀yɛ ɔ̀kɔ̀yɛ nyòo ulu ulu ulu tòo káèè è màaké ówò bògò náka be yize finè ɛɖí bubutu ɔ̀kɔ̀yɛ <hesitation> bubutu ɔ̀kɔ̀yɛ <hesitation> ówò bògò náka ówó ba fía yize kínì, ówó ba fía yizeà ígbɔ ɔwɔ tu ali ɔwɔ ɖo, ɔwɔ ni bubo nélèe, úni <hesitation> à na tú ono, kɔ̀fɛ̀ìwì à nà tú li èɖèɖè à nà tú à nà só bɔ̀sì nɔ̀lɔ.

ɔwɔ ɖòo bulùnyo ɖɛ́ŋúúú tè, únà únà zá blá, únà zá únà zó po ígà ígbɔ úni po igá ɖɛ́ŋúú búa ɖɛ́ŋúú tè ka àámu ni ù be, tà nàá yi yìlisi, ígbɔ ɔwɔ yì yìlisi úni à nàá lalìà so úni ùŋù nà posoà ú nàá yilè ìgbɔ ùŋùu posoà úni yìlè tè à zá hià opo, à nà zá hià kpòkpli amla ígbɔ ɔwɔ hià kpokpli ɔwɔ mla tè ú nàá wulì tóɖó tóɖó tóɖó tóɖó tè yá àá banìi íɖìnè màawu àni ká lèe. <hesitation> ibliìbo, ìbliìbo, ígbɔ ɔwɔ tu ibli, ígbɔ ɔwɔ tùtù ibli, à nàá yi à nà tú máàwù yili si ibli lɔ náka úni à ná tú yìlili à nà tú so gàzé lèe blɛ̀ɛ ízi, à nà tú so ízì èle li áyiti lɔ ígbɔ úni ɖòo fú ɖɛ́ŋúú, ígbɔ úni fu ɖɛ́ɛ́ tè ú nà zó do bubo ígbɔ úni dò bubo tè à nàá yi yìili, à nàáa mù ni ùú ɖɛ́ ìbì ká ù dò buboò à nàáa mù ni ùú ɖɛ ìbì ka ùú ɖɛ ìbì ka ùú ɖɛ ìbì, ka ùú ɖɛ ìbì màaɖu ígbɔ ɔwɔ yì yili si màa úni be ɔwɔ yì yìlì à nà tú si ígbɔ úni yìlè à nàáa tu kɛ̀nìà so, ɔku màaké bo wu ábua ɔku màaké bòo wu uli ití màa nòo wu uli ígbɔ ɔwɔ tu kɛ̀nìà so ití lɔ lèe úni ití ŋòti nàfó wùu. ígbɔ úni wu wuléè à nà tú wanìà ínɛ ànàáa so.